Acter ɓurani kan sabi ɗun kaa laatooto hono min e hoore an gollata. Golle muuɗun ngaɗammi. Huunde fuu kaa laataama aan woni gaɗoowo e hooore maa oo kaa. Walaa ko yettii ɗun kaa welde. Laataade acteer ɓurta hokkude ɗun innde du.